वॉशिंग मशीन एक बड़ा सा बक्सा हा आन बक्सा के अंदर एक बड़ा सा घुमना वाला ड्रम हो जिब आम लोग उनके गंदे कपड़े इस ड्रम में डालो। तब मशीन पानी और साबुनक डालकर घुमाना शुरू करो। घुमणो वाला ड्रम कपड़े आपस माज रगड़ो कब रगड़ो और साबुनक साथ मिलाकर सारी गंदगी दो भाइंदी गाड़ी।